طيب أحدث مغامرة قمت فيها كانت رحلة تسلق جبل في عمان مع مجموعة من الأصدقاء ،ليش كانت ممتعة يا عزيزي؟ أولًا التحدي -ال- الجسدي -و- وروعة المناظر الطبيعية -و-وقت قضيته مع الأصدقاء فلازمًا يكون ممتع، و <hesitation> الاستكشاف، و <hesitation> التواصل مع الطبيعة، شيء ملهم جدا.